Hitanao leroa, <hesitation> zakan'le zaka teo iny débat izy iny e, i zany tsy ndesinao am'fo na entinao sentiment be karakôry fa efa hainao e, io zany débat kaofa débat débat, anao zany kaofa miala eo zany de fa vita iny e. He ny hevitra ampiadivina eo fa tsy hoe atsika roa tsika roa tonga de miady ko hevitra miady de antsika koa mbola hiady? Aah tsy possible zany leroa hesivatra to ampiadiana ro de fa tsika miala eto samy kiasy tsika mipody am'raha karaha taloha to.